﻿Yande puereko yaiko kua tecnologia mbae, erei oimeta ñanoi capacidad de diciplina, jare jukurai yande puere vaera yaeya, jare yande propia kuenta, opaete mbae ñanekireigue ñavae, kua <hesitation> tecnologia yambokupa vaera jaeko, ou ovae yande mopeti mbae yande yaikua vaera yavai mbaerupi, jaeramo mbaetimavi <hesitation> yandeió yamopiensa jare yandeiño yaeka mbae, sino que yayako muy dependientere